Lë' lac̲h̲ or xdë' lac̲h̲ gane'c̲h̲ nis sia sia xbib lëd lac̲h̲, despues siaga bixtil siaga fab entonce lë' lë'ma guslo iza'l lac̲h̲ dzekna ulox uza'lma lac̲h̲ siaka xbib nis lëdu loxna xbibaga nis lëdu, lë' lë' stib ñas bixtil siaka axta c̲h̲akmbiwu dzekna lë'wu xc̲h̲i' lë'wu sia dzekna ikinga' lo du'.